انا علشان نعرف الاخبار اكتر حاجة هنتابعهي هي التلفزيون والقنوات اللي هي بتعمل تغطية مستمرة عن الاخبار والاحداث اللي بابقى متابعاهي. <hesitation> وبرضو ممكن نستعين بوسائل التواصل الاجتماعاي زي الفيسبوك وتويتر، حاليا يعناي. وكمان في الآونة الأخيرة لما ظهرت القنوات على الواتساب انا بقيت انتابع القنوات اللي انحب ان انا انتابعها في التلفزيون، ونعرف منها الخبر ابشكل مباشر. لكن اكتر اعتماداي ابصراحة هو التلفزيون لان انا من عشاق التليفزيون.